जमीन के नीचे बहुते सारा जानवर मन रहथे। ओमे होथे घोंगा, केंचुआ, साँप अउ खरगोश जेमन समय के संघे संघे। ओमन जमीन के उपर रहथे अउ नीचे भी रहथे।